Áh puoh li cuaig laig aig muoh aíh tóh kóh, ko laig táh buoh láh to shiu tzá aig tóh tzá óho fuu tóh tzá noh uh ñi aum kóh táh shiuh tó gi tzáh ja láh joh la joh éh úh ñi muoh tzá joh tó cha joh táh la go ji oh laig yiuh la li laig muoh jóh toh shiu tzá kó éh táh shiuh éh toh tza gaum tóh tzá taig tza no óh mju ko boig tzá aig main lleig ain tzá coig muoh shiu tzá muoh, mhuo cha faig tóh shiu tzá áh la jóh si éh muoh asi éh cha óh fu éh áh jo la aig, aig tóh áh cuai áh tzá tóh áh laih áhh táh ko la já la eh aum gie tzá jo laig táh kóh-kóh la jáh lá pues.